muni ai mu dalan ko a hab gobnati mu dalanko taki a onim mu taki yo bolon ni na onan mun ti taki yo mu yya woyyum ya ga de im un tom amma na ona mun ti sai da de mu ki muniki buri so tili mu yo bolon ni temake muni a mokin ni billa a gabanmu ga janga wen se e barkacin gommanati na tuk n tausayyayyin amokin mu billa weye ki fuzo gaskiya mu gwala moimu mu kolshe zai bu